Ny fampiakaram-bady tonga lafatra mety aminahy ndraika zany dia ohatra oe tonga ao aby ny fianakaviana ny lahy manome voninahitra ny ray aman-dreny, avy aty aminahy ohatra mazava ho azy dia mitondra an'izay voatsirambin'ny tagnana. Dia tsy mijanona amin'iny fa ohatra hoe zany efa fisehoana fotsiny iny dia magnano soratra koa afaka fotoana vitsivitsy, dia vita koa ny soratra dia tonga any amin'ny mariazy. Dia zay no hitako tegna tonga lafatra aminazy fa tsy vitavitan'ny hoe miseho fotsiny dia zay.